Haze-lu divertíu. Enviculal-lus. Que'l aspetu seya aparenti. Cuentá-lis estórias. Dal exempru. Qu'aiga variedá. Empicá-lus con atividais divertías quandu están a echal tientu a frutas nuevas.